O mampu taoman situasi sangat malole jadi hatoli bauk a sangat hik loiak de lo depan sone o tao ma seluk ini situasi ya nolauk loiak ela hatoli yang mai lo ita boe semaki Bauk a hatoli la boe ala semakin hi Ita.